يعني إذا إنت بتواجه صعوبة في النوم ، ف إنت حأول إنك تظبط مواعيد نومك إجعلها مواعيد ثابتة، بعدين إبعد نفسك عن القهوة والشأي لإن هذه الاشياء بتخلي العقل منتبه ما بتعرف تنام ، إبعد نفسك عن التليفزيون الموبأيل حأول إنك تصفي ذهنك قبل النوم بساعة أو أكتر من ساعة وترتاح.